Elo malôha tsy maintsy misy le tahony le itanagna azy igny avy ake amin-jainy amboniny am'zay le miaro an-tegna am'hôragna igny karaha misy lambalamba avy ake karaha misimisy vivy maromaro mampi- mampivelatra le lambalamba le amboniny le tsy mampa- tsy mampa-legna an-tegna regny igny.